Switzerland mi hovi cho swiss tina nia, swiss kuzina jana nita cho. Dis hovi cho atam joga cho cheese, potato, sal, bret tina nong tina nia. And popular dis is cho raclette tina nia, roasty, fondue. Alperar magron tina nia, surga satellus tina nia. Swiss food a jandi cho, swiss chocolate tina a famous na sa. Swiss cheese te ponise, sausage te ponise. Sate nise, fresh water fish tina nia. Le ant kuzina a jandi atam joga cho mix tina nia. German, French and North Italian kuzini a jandi mix tina nia. Ant kuzina siambok tina nia. Hetia a jandi, ant breakfast a jandi cho, sliced bread, butter and jam tina nia. Tina nang tina nia. A nita te ponise, meat te ponise. Ant kuzini cho dong lamvak tina nia.